Do'konda harid qilishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki onlayn haridlarga ishonch yo'q va do'konda siz o'z razmeringizni tanlab olishingiz mumkin keyin almashtirishingiz mumkin to'g'ri kelmasa. <hesitation> Yoki rangi ham sifatini ham tekshirib ko'rib ola olasiz, lekin onlayn haridda unday qilib bo'lmaydi.